أغرب حيوان شفته كان الكسلان في حديقة حيوان.شوفتي في سفرية إلي أحدي الدول وكان شكله غريب جدا عيونه صغيرة وحركاته بطيئة لدرجة تخليك تشك أنه مو حقيقي. كان قاعد على الشجرة بكل هدوء ما تحس أنه يتحرك الا لما تركز فيه حسيت أنه حيوان من كوكب تاني مو من كوكبنا بسبب بطء حركته.